Ni mu lééni moo bhuna mbhuuri nnéérine, mu funtu koduma hani mbhuughune ni wima nfé nditi mu féérine ngnébe-nar-ngnébe wii lé, mu la funtu koduma mu ringi lhasi nayilema oo mu lasi kugna, lhasi nnangima, mu nock, saa bhur fo koduma mu la bur fo; hani mu rootu wilikilingh, mu bur fo mbura yonguti-jongu-iyongu i kindama. A lasi iyongu yune bhura athiabati bhuudena bhuru nnéérine. Ghuna nfé ni mu bur woma i joorone june itiibade tuu. Ni buuna a rundu hana wora-wora-yowuyé saam ni dorong, mu gnighi ghune buudeghune, mu la di keur kankar rundutu nrundutu nnaarma. Ghuna nfé woma fu gnojuma; ni ma bur fo i joorong, buude ghune yowuyé saam ni dorong i la di kankar buudena yicki ghune ngo néérine. Mbuughune maa bur fo iyongu ikindé.